أنا أمتلك من الأحذية والقباعات والنظارات الكثير <hesitation> أنا أمتلك من الأحذية من خمس إلى عشرين حذاء، بينما القباعات عندي من واحد إلى عشرة، وأحيانًا يعني في النظارات <hesitation> يمكن أن تصل إلى ثلاثة.